Tejón ihó kue ko kue nikonió ihó inxa nani porcelana, ihó inka xanani de platico xanaña koo, taza, vaso, ihó ihó koo xan ndakida nguaxhi, inka ñoo né vaso ña'a, taza xhin koo té kidanguaxhi xhin nreyu nreyu xun yona xahió nguana koo xunku loto tradicional anluyu yá, tenguili xako koo kue kono hó taza kidii tindo'o xunku xahió ujun.